رأيي أنو التعديل الجيني في الإنسان ده أخلاقي، لكن بيتمد على الهدف لأنو ال- <hesitation> تعديل الجيني ده بس أداة عشان تحقق هدف. أنا ما شايف في مشكلة في إنك تعمل تعديل جيني عشان تعالج الصرطان مثلاً ولا عشان تحسن حياة الناس، لكن ممكن عادي يمشي في الجهة التانية و يبقى مضر للإنسان زيه زي أي دواء تاني و يبقى سم مثلاً ولا حاجة مضرة.